Maro karazana moa ny fanatanjahantena azo amaritana azy fa ny fanatanjanantena tena ataoko a dia mandeha tongotra, zany hoe mandeha tongotra manodidididina ny eo amin'ny adiny iray isan'andro eo aho ary rehefa atambatra zany ao anatin'ny erinandro a, de mahavita fanatanjahantena eo amin'ny adiny enina isan-kerinandro.